ʻe ʻriʻa dā ʻr'o dīdā qa ʻsāré ni ʻar'an ʻe ʻban liiam ʻe ʻwa ʻflawa ʻdīw ʻa ʻflawa man ʻwada shu ʻga wada ʻnden ʻse ʻba ʻgongomi ʻtaita ʻbruwadi man ʻnden ʻse ʻbila ado ʻengamga ʻse ʻu la don ʻkad ʻibē ite